Wen xuq ri wooy ri xuq kiryaa rchaq'ab'liil rech xkuj ka'yik k'olik ri rwoy imul kujcha'qe chree, chinchke ri rwooy imul are' ri pur yolb'al moos ri zanahoria ween rela' chuq wooch taq qa qatz kuj ka'yik naaj y xuq ryolik la, la b'eer xuw ween re la' xuke ween xtiq tiij rya'al b'eer weencha'ka' chu chuq wooch, jun chuk kb'i'xik ri rtza'm ch'maay ween chi, chi chiqwooch kuj ka'yik naj, no'j ke kb'ixik naj kepli kb'iij ke ajkuneem <hesitation> más xtiqb'an are'la ri rwooy imul xtqe, xtiq yaa, xtiqya'qaaj pya' i xtiq tij k'chi' aa melo xkujka'yik k'chi' claar li qal qatz kuj ka'yik chik kep wu we ajwi' che ktjik ri kiresaj ri rchaqaab' riq wooch wu, wu q'axb'al tziij are'kwa' kuj ka'yik nim chpom i qachik qka'yij o amaan ki'tzjik ri rb'aq'qwooch no'j chk'chi' ri xtiqtiij are' ri rwooy imul xtiqtiij la zanahoria kuj cha' qe che' pur yolb'al moos, xtiqtijchi' qe' rya'l b'eer diske xuq woniit re la' chi, chi, chiriq wooch rech xkuj ka'yik. I xuq ke chikchi li nk'ej chik este orégano cha'kb'i'xik xtiq tij xtiqb'an likuar i la kulantr, lakulantr jun chik la'ween xin wil wa'xk'ob'ik jun jualab' quuk' xuq xchuknik nim, nim, nim xchuknik quuk' no'j ki'tzjik ri rb'aq'rwooch no'j k'o nnooy chi' xb'iij qal kcha'kri' xtasik li silandr o xtab'an qe rkaldil silaandr ta ya'qaaj qe silaandr chij ichaaj nim qe silanr xtatiij aa xb'ij ri alaab' aa qatz mel kinka'yik klaar sicha'xuqke re ri kulantar, silantr kuj cha'qe che' xuqke ke, ke woniit rela'chuq wooch xuqke ri rwooy imul woniit rela' xtiq tiij chuq wooch.